I üzei a parlu tra lur auti <hesitation> sübiant e a cantu, pöi a bugiu la testa da si e da la e co la cua a va sempre sü e giü e pöi a fan, a s'bugiu ënt ël ciel e a fan dë dizegn e parei riesu a parlese tra lur auti